घर में ब्रेड बनानें को मजा तो न्यारो होत है। ब्रज भाषा में कहूं तो घर में ब्रेड तो सच्चा प्रेम बनानें की चीज होत है। मैंदा, गेहूं के आटे या मल्टीग्रेन आटा जैसो स्वाद चाहिये वैसा आतो ले लो। पहले प्रयोग में मैंदा सही रहनी चाहिये। दूसरा खत्म तैयार करो हीटर पर पानी वाली इस्ट में चीनी मिलाकर घोल लियो पाँच-दस मिनट के वोर में बुलबुले दिखने लगे तो रेड बढ़िया है। तीसरा आटा गुंद लो। आटा इस्ट में पानी चीनी और नमक मिलाए के जरूरत पड़े तो थोड़ा तेल मिला ले। फुलाय के समय गुंदो। आटा ढाके गरम जगह में रख दियो। आटा दूगनो हो जाये तो फुला समझ लियो। पांचवा: आकार बनायके दोबारा फुला लियो: ब्रेक के आकार देखे तीस, चालीस मिनट और फुलाय।